इतबार हाप्ताको पहिलो दिन जा के शुभ दिनके रूप मे फिर मानो जात हए । हाप्ताको शुरूको दिन इतबार वढिया से शुभ जाबै कहिके कामको शुरूवात के ताँहनि जा दिन के बढिया दिन के रूपमे मानत हए । इतबारको दिन बढिया से गौ कहेसे पुरो हाप्ताको बढियासे जातहए कहिके मन्यता धरत हए ।